إذا كان تلازمني ولا عندي القدرة باش نتعلم لغة فورا تا تكون اللغة الانجليزية، حصريا اللغة العامة حاليا في العالم، <hesitation> تنجم تتواصل مع برشا شعوب وما برشا حضارات، أنا من الفرنسية من شهر الانجليزية هي اقوى اني نتعلم الانجليزية، وبعدها هي الألمانية.